הי פאלחקיקה, נקדר נכ’תאר וצ’יפה מא כנבגיהאש בראתב עאלי, בחית מתטלבאת דיאל אלחיאה מבקאתש כימא שחאל האדי, שחאל האדי כאן לאנסאן ענדו אלקנאעה ו עאיש בבסאטע, ולאכן דאבא לא, דאבא אלא בגית תכון אוסרה ח’ס תוופּרלהא ג’מיע אלצ’ורוף ו אלאחתיַאג’את דיאלהא, ו נפדל נסאכריפי אנהני נח’דמא פחאגה מא כנבגיהאש.